Mangé mesican ai mai mangialu, al an dime ch'al e 'na coza allucinante cume cume piccante e no secund mi ël mangé mangé italian al e migliur, migliur ch'a ezista al mund, magari al e anche bun ël messican però mi preferiso ël me piat dë pasta süita